你问我天空的我是不知道呀我对这个真的是没有研究你说天空的星星呀什么的 sorry 啦真真的是不知道呀

健康的那个吃的东西hor 健康吃的东西比如我现在吃的东西都是blend juice 咯掺那个柠檬那个香蕉那个黄瓜蜜还有什么还有那个青菜有apple 拿来blend 这就很健康了我现在还有吃amway 的咯这样咯

这个技术叻给教书很容易啦比如说那个电视 smart tv 70寸80寸他们在学校呀有的小孩也有用呀你去他班里面你去看下他们用这个 smart tv 叫学生怎样读书给他们看 scientific 的戏这样咯

我喜欢的明星叻这就是红毛人啦女孩子啦比如说 Scalpt yuhanson 啦 bar refari 啦 Miranda curve 啦这样咯那几个咯

现在小孩呀现在小孩玩唱歌天天看电视咯玩 ipad 啦如果有的话可能学校玩踢足球打羽球打篮球

我要做的工呀就是说我要做的工咯土木工程师咯不然就是土木工程师也有分设计的有分那个看工的啦我两个都做了是说比较喜欢什么了比较喜欢那管工比较容易那个设计要想很多要用很多头脑的力呀

我会玩的就是玩 piano 咯 guitar 我不会啦 piano 我有学到 grade 1到 grade 5了然后那个时候 form 5考书的时候我断去 after form 5我也没有 continue 了 piano 而已

我的hope for the future是说希望讲啊下一下一下一辈下一辈我的孩子叻会努力读书会拼他们会啊create a future for the own啦给他们一个会会他他们会棒读书会努力读书还有一个啊有能够好好做工啦不用不用靠阿爸阿妈啦他们孩子会能够照顾阿爸阿妈我们老人了咯呃

我做孩子时啊我那时想的是要做 scientist 啊啊要不然做警察做士兵还是做 scientist 做这三个咯然后到后面大了欸最近读的是 engineer 咯去做那土木工程咯去读咯读土木工程哈哈哈

找律师在古晋里面 har 也很容易啦，去 Google 里面找一下，按一下，lawyer in 古晋，全部都会出来咯，但这么多，你怎么样选嘞。你自己需去找一下，你, 就需要做 research 啦咯！要选哪个较好，在但等下能找那地址咯，去 Google 里找到地址，还有他的店，还有他的 office 咯，找他们咯。

在我的这个社会古晋啦老的一辈每次都是讲讲他们年轻的时候那个经历新化话这样咯是用 dialect 啦比如说福州话啦是说有时候是说她们这些比较年轻的他们接触没有那么多所以没有那么厉害

啊 haiz 最 stressful 的 ho 最 stressful 的若若是说做工的话是说你跟人接触啦跟人有些有些人很难人接触啦接触很多事情啦 macam macam 的啦这种人很怕的啦啊若能够不要跟人接触就不要跟人接触啦然后是有时候没没办法要解决问题一定要去解决咯啊那没办法咯呃